<hesitation> Raha agnatin'ny herignandro an, mety indroa isan-kerinandro akeo zaho <hesitation> magnondraky raha amboleko satria raha vao <hesitation> tondrahana matetika koà igny de lasa be ragno loatra izy de lasa lasa <hesitation> manimba ananjy koa lasa sy mety aminazy fa indroy isan-kerinandro zany normal am'le negnay.